Agar chet ellik do'stim menikiga keyinki hafta kelishini aytsa, unga qishki qalin kiyimlarini olib olganini-olib olishi kerakligini aytgan bo'lardim. Chunki, hozir bizda kuzning oxirgi oylari judayam sovuq bo'lyapti. Hamma allaqachon qishki kiyimlarga o'ta boshlashgan.